<hesitation> yu man zak iseꞌdlsa lo xkomier, biꞌltse depende xkuꞌn yu biꞌltse yu man, man c̲h̲al x̱id xkuꞌn non nak man yu x̱id tib man ndal xka mod yu man sdzën mod guꞌn c̲h̲uꞌnn man knu, lox xka mod c̲h̲ak stseꞌdlsa man.